इ आकासी रङ्गवा देख्तेक माहा एबे मोर चैं दिमकावा मा एबे छोटेक एसौ फट दहिंया । अ जखनी मुइ छोटे हलही एबे तखना एबे मुइ कहदेउन भर्खे भर्खे हलसु पढे जाई । एबे तखना त एबे कहदेउन ना उमेरावै ओसने हलई कथी ना उ जथी चिज फेरी एबे थाह पाओके मन लगै, इ कतऔ एसनक बडै, उ कतौ ओसनक बडै कहके । एबे छोटेमा मुइ जखनी फेरी ओपरा हेरैक माहा त उ भगोनवाक रङ्गवा त यसने आकासी रङ्गक । एबे एक दिन हसे ओसने खा थाह पाओ....खा थाह पाओके मन लगलेसे एक दिन बबवके गेल्सु पुछे, एबे बबवा एबे मेने मस्टर हलिहे तखना, एबे इचिहिची भेले फेरी एबे बबवाक थाह हलई मने उ जाके कहलेहे कि अरे इअ ओथिया बेरिवाक जुन रङ्गवा बडै एकरमा सुन्ते सात गो रङ्ग हसउ । एबे इहे ओथिया सातु रङ्गवा मिलके जखनी सुन्ते पृथिबिमा छिरसई उहेसे इअ आकसी रङ्गक देखार हसिअ । अ उहे इहे बतवा सभ सम्झससु कहदेउन छोटे जुन मोर देखसही ।